والله سؤال صعب بس إذا بفضل أنا بفضل إني أفقد- أفقد بصري ولا افقد سمعي; لأن السمع هو أهم شي بالنسبة إلي هو اللي يخليني اتواصل مع الناس أحس بيهم بعرف أتكلم وأتحدث معهم لإني بعرف ما عم يقولون ، أما أي البصر يمكن إنك تعوضها بالادوات المساعدة بطريقة برأيل في ادوات ممكن إنها تعوض البصر اما السمع فلا.